Izy koa zen̈y sakafo mantsan̈a areriky, sitrany baka aharaka môfo e. Môfo asian̈a salady. Izy kà tsisy raha miaraka eky alô zen̈y. Fôtony koa salady zaraiky fo tsy lany tsy mahavoky. Karà zen̈y. Sitrany zen̈y môfo miaraka salady.